Ñ'asany ñy fahita lavitsy ajà reo: -Natao hanentea ñy raha lavitsy añy, tsy niatriky an-teña, tsy nihitan-teña ;fahita lavitsy io mañambara amin-teña, manoro an-teña, eo teña ro manenty azy, eo teña mahitaky azy; -Manahaky anizao ñy hira ñy filima, ñy desanime, tsy raha nihita-tsika reñe fa rozy ro manoro an-tsika hoe :"io ñ'ataony raha zao".